<noise> ya chí jikatu, jikatu kí, jikatu avion nu nayúí koo to jintyo konte nu ntontetí, ínese ntodí fí masa jikateí yo chr kajinriyo te natasa satúlí lu jikateí te váití te kakateyo jenayo, kanteeto ichití.